Koo chekitupchei ko ki kisek loo, werik somok ak weriik ang'wan ak tipiik aeng', ko ki komanda, ketuitosi ko chaam ketuitosi kila arap taman ak aeng', ke aame kei emoo, ko pata mochokoronik kwai, kopata iin lakook kwai che kisiich, werik ko ki kotuniis werik aeng'u, ko alak ko to ko somandos, to ko mii sukul aeng'u, ko ki kotunis aeng'u, ko tipiik, ko kikopa koriik kwai tukul chotok, taman ak aeng' ke ame emoo ak ke- ke ko chinigei iin ke- ke- kecheere kei eng' paisheet ne mito, ak ke kiligei, kelechinikei ongikilkei eng' chetokol eng' ole miito, ak okany ke chamnye, eng petushek tokol ana kechomye se ke tuitosi kila ko unitok, cham ke tuitosi anyun ko unotok ak ke kochigei mawaitha.